Karazagna sport f- fataoko de misy efatra, de misy zahavana baolina de baskety, de misy ndraiky le andeha t- le fataoko <hesitation> mihazakazaka mikraosy, de mandihy, de magnano magnesikesika vatagna an-dragno.